टापु एक ऐसो जगहा हय जौन के आस पास दूर दूर तक पानी पानी होत हय और बोके बिचमे <hesitation> जमिनको भाग होत हय बोसे टापु कहत हयं ।